Darii e duniya ɓe ɗon feere feere e no ɓuri maa ko fowru e leydi. Ko darii bale, hip hop, salsaa, tango, waltz, e bureekdans. E jamma, ɓe woodi taap dans, darii contemporeeri, darii jaaz, e darii e baafal. E Espaañ ɓe waɗi flamenko, e Amerik ɓe naatnata sowiŋ, fookstrɔt, layin dans e chaa-chaa. E Indiya, ɓe woodi bhangra, kaathak e bharatanatyam. K-Pop darii e Kore ɓe jogii ngoni kala. Dariiji gotel kadi ɓe waɗi zumbaa, reggeton, saambaa, kumbiyaa, rumbaa, dariyol highland e dariiji Afrik tradisonaal sey Adumu e Bata. Hulaa ko darii ɓe Hawaay, e ɓe woodi poole dari, kroomp e roboot dari. Kala darii waɗi fannu mum e ko woni ko hunyugo, jangugo walla ɓamtugo aduna.